بیٹ چِھ تیز آواز ہنٛز لہرٕ خٲرج کٔرتھ اندھیرس منٛز نیویگیٹ کرنہٕ خاطرٕ ایکولوکیشن استعمال کران، یتھ الٹراساؤنڈ چُھ وننہٕ یوان، تہٕ چیزن پیٹھ اچھالن وٲل گونج بوزتھ: